हमारु आदर्श जन्मदिन वू होलू जीमा हम गरीबों की मदद करीक, एक पेड़ लगेक, जन्मदिन पर अफणु एक व्यसन छोड़ीक थें अफणा माता पिता और घर परिवार वालों का साथ मा शांतिपूर्वक प्रेम भाव से जन्मदिन मनों।